عادةً أشتغل حوالي أربعين ساعة في الأسبوع. وهذا يضمن لي إنجاز شغلي. بالنسبة للإجازات، أخذ تقريباً عشر إجازات سنوية. أحب أخصص وقت للإستجمام والراحة عشان أكون أكثر إنتاجية. أحياناً أخذ إجازات قصيرة بين الشغل عشان أستعيد نشاطي